Salamu Alaikum to minni a rayuwa am a duniya to Allah forana ke yam mi yaha Makkah mi jippina farali to Allah hokkiyam no mi yahira Makkah sannan mi yahi me rewi jomirawo mi jippini farilla am mi wadi farilla mi warti to jahale neddo yidi yanki a mari buri yanki fu heba yaha a’a a won banda gelle deya har adon wadati njaha sada zumunta komnira wane kinniron jon nane ae mindon ganshaino bariki min ngurto min jaha do min jaha do to jon min ngidi yauki ton ma shede mota dalayi min wala no min jahira goddo se dai a woya min kinnirta to ayidi yanki ma joni dun yahata ko to to Allah hokkima shede a hebi no njahira ta yahi mo njahan da a nana mbeli an anana mbeli to a won hu nde isani ngadanta mo ta yahi a wadani mo beldum hanko ma to mo yahi mowon bacci mako ko na ne do o warai no kullum waje amin do min seda har min nduma to- to bacci mako don hanko ko’o mari fu o taffaro o wi’a wane nda wallita shede mota fa belɗum min nani. To amma ɗun warti hanɗe endam ji ngutiri bawo on daida ma neddo wawata wara wajema wai ta yahi wai a sunad a hebi suno kaya wane to di’i di ngari di ta ‘yi yali ndiro fuuu ta ‘yake warti wai wai dun wima a sunado mulunei bo yidu iri maji yali ndi ro to on jail ndiri dum beddai en dam dun beddai yi dan de a naskuji to hanɗe difu di ɗumanake neɗɗo to wari godɗo ngam wari ngam a yahi wuro babamu dum a yima ma a wuro mu’en a joddi a babamudun warta wima lale aekin hallal gikku ba a wari a hoshanai be goddum a wuro mabbe alhali anbo a wari ngam sembiɗinki di musulunci ji diddin ngaron kauton tuntubo don horemon komniron jam jam jam to amma biddo kirkijo ae nde wari se wi sar mun a goddo a wondi a saro mun fu andi na ni mere wdi alaka goddum to din abo yidu handed um yali ndiro ta wa wai ber nde ma wawai yalu banda yahu a mo woni fu no dun woddiri fu ta won no njahira kommiron Allah yidi iri majum to amma hanɗe se ɗum warti. Wai ta don yaha suno yiki bre ngodi hu nde ankam deni ma se a tokki a filo dow yimbe to wallhi nan gam sun musulunci yi du iri maji dun yahani fu wallahi belɗum nanta joni min gon le’i amin a hirna do nde mia jahi min jahi fu mbeli befu mabbe reube a worbe se far in ser ser berde a labi be njara on wuro tanirabe mabbe minon ma min ngarai gelle mo don wallahi min ngarai gelle mon to nan a mbeli be nani be don ngara bo beldum bo ko tegal be a biki be gayyoto min minon ma bo min gayyoto be to tina yali ndiro no dun warata anma kowa a nana beli bandum on jahai on nastai mota ma a be ngari a dun wari a dum fiiti mota to Allah hoinu lawol Allah hoinu lawol madallah madallah min ngetti Allah wadu barka se wali se wali minon ma min ngarai to Allah yardake sako don jam a nder farinciki.